أول چاجة تخت-تچيب المكرونة أطبعا أبتغلي ماء بعد ما يغلي الماء تحط فيها المكرونة، بعد ما تنسلج ت-طيب المكرونة آآ تشيلها تصفيها من الماء ثم تچهز الصلصة أو إذا كنت تحب صوص ثاني غير الصلصة، تچهز الصلصة طبعا تحط عليها ملح تحط عليها البهاراتك اللي تبيها، أثمن تجمعهم مع بعض وعليك بالعافية.